Karazanga lasopy misy ndraiky edy misy ny soupe chinoise, de misy van tan regny, de misy silamanga, de misy tongotra osy- sopy tongotra omby de misy sopy tongon-dambo, de misy sopy legima, de misy sopy ramen, de misy sopy fromazy.